عشان اركب قطعة اثاث يمكن بجوف الي هو الهاند بوك الي يكون وياها اجوف شلون اقدر اركبها او يعني بدور الشي الي يركب في الشي الثاني وايمعهم مع بعض